ඔව්, මම කොණ්ඩේ ගොතන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා <laughs> මගේ පවුලේ සිටින කාන්තාවන් සහ මම සෑම රාත්‍රියකම වගේ අපේ කොණ්ඩේ ගොතනවා. ඊට අමතරව, මම වටේ ඉන්න බොහෝ ශිෂ්‍යාවන්, විශේෂයෙන් පාසල් යන අය, ඔවුන් පාසල් යන හැම සතියේ දිනකම කොණ්ඩේ ගොතනවා. <hesitation> මේ දේ ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ රජයේ පාසල් යන ගැහුණු දරුවන්ගේ පොදු පුරුද්දක්.